Maromaro karazagna kakan-draha efa notarimiko tamin'ny fiainagnanà voalohany akôhô manaraka bosy lambo tortu avy eo amboa ,dimy zegny karazagna kakan-draha efa notarimiky.